يعني هو حسب المود أو حسب الواهس بس اغلب شي اسمع بالطرق الخارجية أو من اطلع طرق بعيدي من اطلع طرق خارجية احب اسمع كاظم الساهر يعني اغانينو هادي وحلوي وهيه مال طريق طويل يعني كلش راقي وحلوي وكلماته حلوي يعني كاظم الساهر فدشي كلش مرافقني بالسهر